Pues juëch dun nënëm pomadyë wi'in mayn myech yë uk a'ax jue nak yë ko'o nak dun i'ixëp mich ko'o mich mukadëpëd jadun jue nak yë wi'inxondakëp, jue nak yë ko'o nak dun i'ixëp ko'o nak este abëj nak yë, abëj nak yë ko'o mëj yaxëp xye, xë mëd ak yë y ko'o mëj yaxëp mimbë padyë nak dun wi'inmayn mech.